بحتاج نوع غني باللحوم ونوع ثاني غني بالخضار. لان هذا الاكل اللي باكله بقية حياتي فأولا لازم يكون لذيذ. وايضا يعني يعني لازم يكون غني بالفيتامينات. احس مزيج بين الخضارواللحوم بكون الخيار الافضل واللي يخلي صحتي دايم جيدة